Kodi martillo kutendiá kachí ndandió kutu leña ndu enrá kuleña, kaniyuna chinannraxi xhini tejian chiku pana jan chenaditán chedan uj <hesitation> ña na nrí martillo.